ओभन भनेको चाइ एक बिधुतिय उपकरण हो। जैले चाइ बाफ का माध्यम बठे खानेकुरा लाइ ततउने काम गरन्छ । अनि बाफ का माध्यम बठे खानेकुरालाइ पकौने काम गरन्छ। ओभन को प्रयोग भनेको चाइ सामान्य हमि भात, दाल, तरकरि बाफ का माध्यम बठे ततौने बठे लैझाइबटी जो कोरियन खाना जापनिज खाना छ्न पिजा बर्गर तो आइटम ले तामाइ बनाइ सक्दौ। तै को काम चै बाफ ले खाना पकौने र खाना माइ रहेको पौस्टिक तत्वो हरु चाइ जसा का तसा रला उडेर नझाला भन्बटी चाइ एक बन्द ठाउ भित्र खाना लाइ राख्बटी चाइ बाफै बाफ ले चाएको जति बाफ आफ्ना आधार ले सेट गर्बटी पक​औने काम मा ओभन को प्रयोग हुन्छ।